Ara-dalagna miompy biby an-dragno raha ohatra ka hoe <hesitation> karaha hoe karaha piso, piso zao no tegna hoe ara-dalagna kokoa raha ohatra ka hoe tandegnagna an-dragno satria igny a <hesitation> miambina voalavo igny de miambigny voalavo hanimba rahanao an-dragno, fa raha ohatra ndray ka hoe kivà a koa, io zany efa hoe misy tragno magnokagna atao ananjy de karaha hoe sy ara-dalagny io raha ohatra hoe kivà andeha an-dragno zany.